komiði sæl og verið velkomin í

frá heilsu og líðan íslenskra unglinga kynnum okkur ný lög á Ítalíu um að fjarlægja smápeninga úr

og segjum frá hundrað og eins árs uppfinningamanni ég heiti Sævar og nú verða sagðar

íslenskum unglingum hefur aldrei liðið verr ef niðurstöður evrópskrar rannsóknar á líðan skólabarna eru réttar samkvæmt henni er Svíþjóð eina landið þar sem unglingum líður verr en hér rannsókn á heilsu og líðan unglinga er gerð í fjörutíu og fjórum Evrópulöndum á fjögurra ára fresti Ársæll Arnarsson sem stjórnar rannsókninni á Íslandi segir að þróun á líðan unglinga hér sé frekar slæm kvíði og depurð meðal unglinga hefur aukist með hverju ári

ekkert á óvart líka mikið stress í skóla og

ekkert mjög mikið í

það kemur bara ekkert á óvart sko bæði félagslífið og veðrið

spila mikið inn í þetta

ekkert að fara út í þessu veðri bara eitthvað að leika sér með krökkunum

í tölvunni og svona eitt heima ég hef alveg frétt af því að fólk vill ekki fara út úr húsi út af kvíða og

á böll einn af hverjum þremur nemendum í sjötta og áttunda bekk sagðist verða leiður einu sinni í viku eða oftar hlutfallið er aðeins hærra hjá

rúmlega einn af hverjum tíu nemendum í bæði sjötta og áttunda bekk segist vera oft eða mjög oft einmana tæplega helmingur unglinga segist eiga erfitt með svefn margir nemendur í sjötta bekk sofa illa oftar en einu sinni í viku og sumir á hverri nóttu erfiðleikar með svefn verða minni eftir því sem börnin verða

eldri Ársæll segir að erfiðleikar með svefn og líðan tengist líklega ný lög í Róm á Ítalíu gætu tryggt að peningar sem fólk kastar í brunna til þess að freista gæfunnar verði settir í þjónustu borgarinnar það er löng hefð fyrir því að fólk kasti smápeningum í brunna og óski sér einhvers í leiðinni sumir brunnar eru vinsælli en aðrir þannig að hugsanlega hafa fleiri óskir ræst í þeim vinsæll brunnur er brunnurinn í Róm á Ítalíu hefðin þar er að henda peningi með hægri hönd yfir þá vinstri aftur fyrir sig og með lokuð augun samkvæmt hjátrú á það að boða gæfu í brunninn

safnast um það bil ein og hálf milljón evra á ári peningarnir hafa lengi verið fjarlægðir og

notað þá til að gefa heimilislausum mat borgaryfirvöld í Róm eru nú að skoða hvort það ætti að setja lög um það að borgin fái að taka óskapeningana og nota þá í ýmis verkefni borgarinnar lögin ganga í gildi í apríl ef þau verða samþykkt það er greinilega slegist um það hver má nota ferðamanna en spurningin er rætast þá óskirnar mjög mikill snjór hefur verið víða í Evrópu undanfarið sérstaklega í Suður Þýskalandi og Austurríki snjó hefur kyngt niður næstum stanslaust frá áramótum

hættuleg snjóflóð hafa fallið í Austurríki og sums staðar hefur verið lýst yfir neyðarástandi fólk hjálpast að við að moka götur og stíga og ná bílum út úr snjósköflum sumir þeirra voru með heilan snjóskafl ofan á sér sums staðar hefur herinn verið kallaður út til þess að framkalla snjóflóð og draga þannig úr hættu á manntjóni og öðru tjóni í

í Austurríki hefur ástandið verið afar erfitt bærinn

í átta daga tíu ára stelpa og mamma hennar hittust loks aftur um helgina eftir að hafa verið aðskildar í nokkra daga það er búið að opna fyrir umferð um bæinn aftur í bili en það er meiri snjókoma í kortunum næstu daga hundrað og eins árs uppfinningamaður hefur fengið einkaleyfi á nýrri uppfinningu í Bandaríkjunum hann er nú þegar búinn að setja upp áætlun fyrir vinnuna ásamt samstarfsmanni sínum sem er rétt skriðinn yfir áttrætt í fyrrasumar varð Charlie

elsti Bandaríkjamaður sem vitað er að hafi fengið einkaleyfi á nýrri uppfinningu hann segir sjálfur að tækið sem hann vinnur að geti átt stóran þátt í að bjarga heiminum og draga úr loftslagsbreytingum

tækið á að draga úr koltvísýringi sem orkuver hleypa út í andrúmsloftið vinnufélagi

og eins árs þeir vinna nú saman að sex einkaleyfum í viðbót bliss segir að þrátt fyrir að hann sé enn að vinna og skapa þá hafi hann ekkert á móti því að fara á eftirlaun en hann segist ekki geta hætt alveg strax fyrst hann hafi nýtt verkefni fyrir stafni margir ferðamenn gera sér ferð til eyjarinnar rétt fyrir utan madagaskar í þeirri von að sjá hnúfubaka við þessa litlu eyju er stærsta samansafn hnúfubaka í heiminum